Ada ahorow a Ghanaman no dze kͻ ahomgyee mu bi nye afrenhyia <noise> pa wͻ Sanda ne da a odzi kan. Amambu amambra da wͻ Sanda ne da a ͻtͻ do esuon. Ghana fahodzi da a wodzi no wͻ Ebͻw bosoom ne da a ͻtͻ do esia. Kwame Nkrumah ne nkaa da wͻ Fankwa bosoom no ne da a ͻtͻ do eduonu kor. Ekuafo hͻn da wͻ Mumu ne da a ͻtͻ do esia. Borͻnya ber wͻ Mumu ne da a ͻtͻ do eduonu enum na pii a ͻkeka ho.